हमले हमरा शरिरका अंगहरुले सधैभरी एकै प्रकारको काम गरिराख्दु, एकै प्रकारको काम गरिराख्दु भुण्या चाहनु भुण्यापाछा हाइड्रेट राख्दु भौत जरुरत हुन्छ । शरिरलाई हाइड्रेट राख्द्या भौत तरिका हुनान्, सवभन्दा सजिलो तरिका भुण्या शरिरलाई चाइन्या पानी पिइराख्द्या, दिनमा केइ नभयालै तीन, चार लिटर पानी खाइराख्द्या ।् यदि तो गद्दु नाइ सकिन भुण्यापाछा, तैका और उपायहरु हुनान्, फलफुलहरु, तरवुज भयो, सुन्तला भयो, मौसमी भयो जैले गद्दा शरिरमा पानी भैराखुन्छ, जसो काक्रा भया तै चिज खाइराख्द्या, वेलावेलामा पानी खाइराख्दु पड्यो । अनि तैले नाइ हुन्नाछ भुण्यापाछा चाही खानेकुुरा भयो दाल भयो, गेडागुडी भया जैले गद्दा शरिरमा दालका माध्यमबठे पानीको मात्रा पुगौ, झोलिला पदार्थ भया, तिन चिजहरु चाही खाइराख्दु पड्यो, तैले गद्दा शरिर हाइड्रेट भैराखुन्छ, अनि शरिरले चाहियाजसो शक्ति पौन्छ, अनि हमलाई चाहि स्वस्थ राखुन्छ ।